﻿Ajayave keti aeka, aipoepi vaera kua ivi, jare jokope, ayapo vaera mopeti tëta, ani ciudad <hesitation> se tenonde aikuatako, oimeko kirai jae jokua tapeva, oimera ivitu, oajaeteyera iroi, araku, jaema jokoropi se ngara jae de que kua ayapiratako jare amoamiritako, kuako mopeti <hesitation> mbaetita jokua ñamopiensa